Lafa tegna hioma hiatriky ny dinidiniky ny fitadiavan'asa da mila atao voalohany mila mitady ny mombamomba ny orin'asa izay handehanantegna iny, manoma valiny amin'ny fanontania mety hapetraky ny mpampiasa eo, da miankanjo môntimôntina sady aram-potoa.